Aia tete o peekala tewoi awoi kakatanake lakianala. Enang o te ang kaleng waikaba, eng tee lepo nandoi teing, tenai nai naiama onolimato, tete awa, nikanoke meke awa, taba meeke enang bawai, mes ninawa gawakolo, aii awa owakolo a aniiligo lepo enang o, sikone lupe lupele te nes awai. Nes akolo teng, beloa aii nes awainoketai enamba lako kauleleuwai nang teng, awa oula eng taboo konuing, ninaloda loo taginuainan, ness. Weloawai polokolo, weloako lo tang, enang o welonu welonisgo uka akolo teng niinaloda loo neba nebawai. Ninang loida aitee, tang panga pangolo ninna loida loo, bebai tang takego owai leppo take otoalodano wateego tekaa pagapagalo loo nebaliai. Teng tang awa lepo logenai otoi tomai nalogo tee, tang niinang kellodaloo taginukoo makaa tilipla loo, enang bawai, welokolo luke awai, luke akolo teng. Enang nesali gawawaii e nesali enang bakollo luke akolo teng enanbawai, tee alele niino tee kaleng naba kila awai, kila akolo te gaa enang o, kaleng kata lupuai nalogo, te gaa mes takei tekaa takapuko enang balawai, tan obalawai tanno balakolo teng. Teka takei takapuko nappo ai apoke apo uko, tanobalawai, tanobalakolo, taba tuma tuma lialawainawa otoko teng tee oda kili awanala alelenawasko, ai alele no nalonamuliko kila awainala, awa owala eng lupuma taboo koni, teng lada kebawai. Tee keppo tang koii naba keke bamo penako makeali nanakoi tai manaukoi, nanaukoita wotu tee nanauko wotu make gawamaloida kebaitoai, ai kebawai, kebakolo teng, kata oto oto loioo, neba neba lilio enangbalawai, aii teka oo owaio, page buma kata, kokona gawalako lekoo kokopawai. Kokopama otoloko, teketai kata, tee okata enang nabaa gawa gawa lawai, kaleng kata wage wage alakolo tee. Owaio, kata pangepage enang balakolo niinalo loo otola tangka ule kata opali wage alakolo, tee alenuwai teka ule gawali, kaleng ule gawalawainoketai teng niinalo, pangapangalo loo, niinalo pegea otowai alo alama aite, wekango namas lapi. Pegia otokolo teng, aii oto wainang awa owakolo eng, kameui teng napula awai, napula akolo, nalo enang ba, enang go nalo awai, te tagina loidago tang tee peekego peku loida. Nalo ama napu akolo teng, nalo ipi aliko. Nimo loida kepato te aleleno gawakolo tee wonnawi kole kole awai, kolekole akolo teng atoloio, niinalo loo napo taginuai taba okopo isi is owaino, ninang tee ni namas taba, awa naulukonna ninang ninanno kame umauko, ninalo nappo awa aweta oh niinamas kameui teng tee naloka tabo bai napuawainna tee enang buai. Te tewa telodago nebali ainalogo otoi, isi owai kape, isi owainang otoi, isi owai kape, isi owainang teng polokolo tee wii ama tego pekunako lola aliai peuta lola aliko, madopuwainang, teng pawango ukawai welokolo Te peekalango ninalango pangauke gawamogo kako tabamogo, niikanokeme kee wonga ako tewa. Pawago ukai aii tee isi owainan pawango ukawai welola teng, ndoo loida ninang lola awai ninoo, pekalago, tee ninna ninoloida uka ala enang agapetae taba paki pakitaa akolo. Tego ndo nalo alla, enango, pakenawatoko loida ninang niinna enanagmeke nameko, nameko lola akolo, teng enangbawai. Ndoo lelu lolawakolo, teketai ndoo lelu lolawawai nna teng anawalawai pidonomu anna lobuai, anna lobuainan tee tabeng nommunai okowes tagi nuwai nang tee pido nomu agagata talika weu akolo. Tang lola awai, ninan aii lola akolo, tee enang ogaa, tabeng nomuu, nama ndoo lako ala, weu aliai kata pekuko, weku alikolo teketai teng, enango ogo, take go lola aliai paki tan tan ala, takego lola alila. Take enang buainan teng, kawelen ainnan te. Takei kaweeuko teng, pekuko napo enangbalila tolo alila eng, pawango, agata, ii topumano kiito aliai, teng tee otoko aloke teka uka ama kakongo wonga ama enang bai toai. Nai aitoa, teng kakongo wonganis go awaa, kakogo lola akolo, wonga ako, woga ako, woga ako, woga ako, wonga ukolo awa oula enang okopo enang kambu kulu kulupali, teketai weu ukolo. Ninalago enango ogo lola uwai, paake nambuliko teng kaukas taba imakas. Tego lolaukolo teketai awa gawuitoai, ke kewekago naukoita nauko lolauma, upuma ukau nanuitoai, nappo naukoita nauko lolauma u- upuma ukaui nabai aloko teng, tee enang o kawa lowie ukawui towai, uka uma tee lalii lolauko tenia tabeng nomo kaleng nomo te anga, awetekonga wando alito, tewa gawakolo eng, okopo kawa weu alawainang enang buai. Peepo peekalago apuaino ogo uwa ambai, tegoo te lepo meeke buligo gawako pangauke. Teng, awo nadoi, awalabeta laki anang nelakebalio tee tewa otoko tang, enango ka tee okapo lopogas lolauwai tego pakenambuliko waikalago lolaukolo teng, tekaa lulupula ilila ukauwainang teng, teego buligo tokaukolo enang buai. Bulingo tokaukolo teng, <noise> bulingo tokaukolo, teng bulingo tola ula ndoo nau ko ukolo tang enang agata kima ula lada enango ndaa welu ula teka welo uku, welo uku wela isi uwai. Isi owainang teng nai uwai teng ninabuli napo awaga. Ninabuli napo papako enong buai, nopa ako, papako nopa ekolo tang teewa, nopa nopa ema woko eai apeai ano ang uwa abai. Nopa nopa ema woko ekolo teng pekalago piowa tabamogo pagauke. Tego kuno ndo ko ekolo tego lola ela teng lowena nda gaweai te piowa enang nauke kima ekolo, pakie siali loida lepo kima ako. Te kima alio nda page gawe kolo teng tang, enang nawa ana na wa uwa enangg tei okopo te enanggo ogo silaliko padako kulu ena tang teke kunoke isi owai. Isiowainang teng talibekolo ni no welu eanang teke toba sialawainang te nai eai. Napo ninabuling awaga gawako, enang o ogo wiliko enang beai, wiliko lola ekolo teng, teka ndoo ko ela maake peepo kande mo ela awa owela eng ndoo tambo konui teng Enang beai, kima ekolo nda goo wanabela uwa eai, tetang nda goo wanabekolo niinalo ii, walu pagalole, uka uwainna tang ninalo enang bekolo, wanabela oto otoi awa oweainalo o, tewa ndoo lako loko ukolo teke taikata tang. Kawelewainan, talibela woiwoibuainan wado wado ela naieliai, tekenai wotuno menababe teng.